हम आधुनिक घर नहीं लेना चाहें चाहें क्योंकि हमरा परंपरी। घर ज़्यादा पसंद होके छे अव एसे हमरा बढ़िया अच्छा लागे। छे कि परंपरी घर अव परंपरी घर में सारा चेज पुराना तरीका। के रही छे जे कर से अच्छा महसूस होके छे अव आधुनिक। घर में नया चीज रही छे तो हमरा ज़्यादा तर पुराना चीज। पसंद आवे छे इसे से हम परंपरी घर लेविला ज़्यादा पसंद। करे छे उईसे आधुनिक घर भी खराब नहीं होके छे। लेकिन हमके ज़्यादा तर परंपरी घर पसंद आवे छे।